एक कमरा को अच्छे से वैक्यूम करने के लिए व्यक्तिगत प्रक्रिया अपनानी चाहिए। ताकि धूल और गंदगी पूरी तरीके से साफ हो जाए। जैसे कि कमरे को पहले व्यवस्थित करें। फर्श से खिलौने कपड़े किताबें और अन्य चीजें हटा दें। छोटे फर्नीचर को यदि संभव हो तो हटा दें। या किनारे कर दें वैक्यूम क्लीनर के बैग या डस्ट कलेक्टर को खाली करें सुनिश्चित करें। पहले कि अटैचमेंट जैसे ब्रश हेड क्रेविल टूल का उपयोग हो कोनों और किनारों की सफाई पर ज्यादा ध्यान दें। क्रेविल टूल को इस्तेमाल करें कोनों और किनारों की सफाई। के लिए दीवारों में किनारों कोनों में फर्नीचर के नीचे की जगह की धूल निकाले। फर्नीचर और दीवारों को साफ करें बढ़िया से वैक्यूम क्लीनर। के ब्रश अटैचमेंट से फर्नीचर खिड़की के पर्दे दीवारों की धूल साफ करें मकड़ी के जाले। छत के कोने लाइट के आस पास मकड़ी के जाले हटाएं। वैक्यूम क्लीनर को एक दिशा में धीरे धीरे चलाएं और फिर विपरीत दिशा में दोहराएं। ताकि उससे धूल अच्छे से साफ हो सके गहरे धूल और बालों के लिए एक ही जगह को दो तीन बार वैक्यूम करें। और बहुत अच्छे से साफ हो जाए। गलीचा हटा कर फर्श की सफाई करें उन्हें पोछा लगाएं। अगर फर्श पर टाइल लकड़ी या मार्बल हो तो वैक्यूम क्लीनर या हार्ड फ्लोर मोड को उपयोग कर सकत हैं। सोफे बेड और कुर्सियों के नीचे से धूल निकाले। उन्हें बढ़िया से साफ करें तंग जगहों और किनारों की सफाई के लिए पतले नोजल को उपयोग करें। इससे अच्छे से साफ हो जात है।